هختار ان انا <hesitation> وظيفة مش بحبها اوى بس بمرتب عالى, وان انا ممكن اقدر اننا اعمل بعد كدا الوظيفة اللى انا بحبها لما يكون ان انا معايا فاوس- حوشت فلوس فا دا يساعدنى ان انا اعمل اللى انا بحبه جنب الشغل اللى انا بشتغله <noise>